Ganaar nu muy def ba xàmmee doomom. Waaw lu doom bëri bëri, moom dina xàmmee doomom, te su wootee rekk, doom bi day daw ñów ci moom paski am na xet bi nga xam ni moom la leen yàlla boolee. Ku ci nekk rekk bokkut sa moroom xet. Moom doom bu ko jegee, day mel ni day jël gémmiñam bi teg ko ci kawom de xeeñtu xet boobu noonu ak ndax ak yim moom benn laam du benn. Ci la koy xàmmee, te su wootee, lu doom yi sori sori dinañ daw ñëw paski dañuy xàmmee baat biñ lee woo ban la comme ni doomu aadama yi di xàmmee nit ñi seen baat maanaam nit day wax nga xam ne kook de baat, te gisoo boroom sax nga ne kook diw la paska baat bi nga xàmmee. <hesitation> Daf dee dem ba nit buy dox sax, am na ñu dee xàmmee nit ki kuy dox sax dañuy xàmme. Kuy dox, ñu ne diw la. Lool tamit la yàlla jël def ko ci ñoom ba ñoom ñuy xàmmehente ci bépp hanam.